Maro karazagna tsindrintsakafo nentimpaharazagna, kara ankondro zô dia manasa io zô a, makoba. Io zô a dia agnisany tsara. Dia magnetagna olona zany mba ihinana ananjy fa maro moko zany olona tsy mihinana ananjy dia manentana olona mba ihinana ananjy fa tsara ho an'ny fahasalamana io.